Nai tei sa, roti, tolu, fat, lim, onan, fitu, alu, sia, <hesitation> uca, ucasi sa, ucasi lotu, ucasi fat, ucasi lim, ucasi onan, ucasi fiti. ucasi alu, ucasi sia, ucasi uta. uturu, uturusi so, uturusi rotu, uturusi fat, uturusi lim, uturusi onan, uturusi fiti, uturusi alu. utol. utolrosi so, utolrosi lotu, utolrosi fat, utolrosi lim, utolrosi onan, utolrosi fiti, utolrosi alu, utolrosi sia, utufat, utufatroti so, utufatroti lotu, utufatrosi fat, utufatrosi lim, utufatrosi onan, utufatrosi fiti. utufatrosi alu, utufatrosi sia, utulim.